Maro karazana ny tsofa misy ny tsofa ho an'ny vy, misy izy a kely de misy lehibe. Toy izany ihany koa misy ny tsofa ho an'ny hazo misy lehibe ihany koa izy de misy <hesitation> kely, misy vitan'olo-tokana ary misy tsimaintsy olona roa no mampiasa azy.